ñaa kuu ka´na ña kua kusuyo ka ra ta saa kò´o ka´na ku una una hora katyina só ñayo ra yanu ni kò´o kixi yosa nityi takumi ntiu ñuu ntiu ra yanu ñaantua ntakontiu ntiko ntiu ntokuntiu ntikontiu kasini tuntiu ra sa uun tani sinu ni kasinintiu ninta ta sa nta samatuku ntiu kunun´tiu nta samantiu ñaa ntatentiun yantuia yatua sa´a yo na ñá´a ni riso sa sa kò´o kokixi yo tani hora ka´na sanityi iyantua yatu tiu´n saayo ta kumee na ñá´a ra yantua yatu tiun sa´yo nira kixe nta ka una nta ka íín ka usi ni ra ñaka kuu hora kixi yo na ñá´a nira ta suutue ntako na´a tu´ni ra ta´sa kò´o kò´o kokixiyo tani ntika yo kusu yo ni tyi ta yantua yatu tiu´n sa´yo na ñá´a ni